Ke inaka elo hike yam na lo ma'aniya amoi pe wale i sahe kiya kiya misal ne, ni tale moulu kaleanase nei ane anei, linei ane anei sasaka awam mahinae si ana sei? <hesitation> coba hatuemau pe wailisa upe mena ne, i ngalami kalu se lisa sei mo loulu le sala sisilaniya, na e um pe. Um pe sak kaka <hesitation> amumma he hina sei me saka? Mahinae samua si saka si lutu si mansalata si a mo. A mua hilou andai kata hilou riya matai. Hilou riya matai lae raeke keya metem utun rua sa seng, kalu <hesitation> waelen me na rerei inae he ana sa ren ni taneya ren monuhana sa. Selama ne tei sua aman <hesitation> mo kalu na <hesitation> rerei nai ta am saka apu. Sakae amoa mae amoa mae amoama. Jadi kalu <hesitation> renite le'e kaliniana pasun le sarmite, mite sei si tawaele, kalu si tawaele saka remmulu me pura ao, em mulur purasa cuma hita hita mane. Um me tale le sake ke kuma ale le'e <hesitation> jadi am wale riye re, sei tan lame <hesitation> tanei yam meri <hesitation> karna loi nia anai am samata neiyam. <hesitation> kalu ai le sai tei <hesitation> ine aisa Ini alo apalawa yamman salle? Ini ae yam lite sei si tawaeile? Angke ina honai papa sela sei. Kalo si tawa ai le sau sa'a niyele na ote nem mesia me niya le na. mesiya'a men hutu sasa sei? Remesa duniyai unai wene me, mo kalu deng duniyai sakarang ose tam ni, duniyai sakarang sake hase pake'e senter, mo kalo omnai sakam musti re'e siye, on yam esiye a men hutu sasa se, a matanea se <hesitation> pos yani si tawa ai, tei usla niye <hesitation> taei telli rua si telu sasi. Jadi kalu ite lui luwa telu, yaleo lahomo esia me, yaolele'o lau lahua mane. Paopa me leu asaka huita, jadi kalu ite uli telu berarti saila hua ma'e esiyam mere, sailai lalauwo mo popa sai i hita. Na saka nai patau patau la popa? Jadi kalu mulu rika lummitu sapa son, mite se'e purasa hitae kapan, kapan? Wam mita leihiya mo sakai ke kuomai ke kuomae ke kaure re iyane pun sakai kekue lomita sakane pura <hesitation> jadi, kalu ita'a nemarisa cuma ahire rua la ite manu. Kalu ineya ae i malu rei ni ale i an ne Mo kalu ipa marasi ne aisa ke yame tam, ole karna ini ae tam mo kalu nei ni aisa oro. Saka ama ana sahasa'i masa ameite wawaya papasi histawale moa ayemo rua ismere minaiya. Si anam sisi talaopa suitape naama, tao upe uwa. Iyo kalo mahinae henasei hiyam hike meitale mane awarana, meitale wa uli emesa yamma am a amoli lai ama amahilu mo paka euwura ma ne sayor mane ta yam amhetu mansalamu, lota amao uu lutu upuo? Um lutu upuo hike utim saman salame he si lau kamar watiya? lalu waele saka niyare upa tu le, neye ena si upa tu se upa tu rua, upatu e eli, upatu ne masanga rere. Jadi upatu rua me kalu he anase i amoa hiya, isi tawaele hiya, jadi renusa ke nahiweru. Upatu ye hi nanae, moulu kalu nasei hita le hita le sakae huwem na sakae nae i soalame san na sakai tomo isa isao.talewa na se taleu, molu mo lau seliam sai andai kata he ana? Eheu isi <hesitation> um tanai useliye iseremehe, loi tumehuweru popotana sunam pun ehuweru tahin tenduari an tam me, mo um panaeru na rumutu mutu mutu na, na sakanuai yeya taraiye sehe, iyo na saka na etaha tahanima le na nihi samata neiya isi na kara kara liya le na, mo kalu ikeyana sei an ke an ehu eru? Tahin teniyu helu? Tai an ehu eru tahin ten yo berarti saka ite yamata hani mansaru tam. Loite i an <hesitation> yana sei an poputu kakasa waeyam ehuweru <hesitation> mo kalu i am yau kira yai an yam mataneiya, ye samata neiya saharusnya nia kira <hesitation> taamo. Remesa hoka nae karna hite lin he sasa yowakanai i rasa amane porawanase itane amala wauli ehe sallu mungkin iroi amaransung alamastanei si <hesitation> jadi waele na lore upatu iyane moulu mitaleraha, remesa iniae kapan samnite mane <hesitation> mo kalu i tamang <hesitation> mansale risa hawiyu yama mahina loi teman waime ya unu mansale nau. <hesitation> Mo kalu mahena saire ni <hesitation> ni saire meri <hesitation> Na saka nai tiha peilama asake ya mo, wa sei i mosa nasake kei kue, nasaka pakawulo mo si partenea sei nisi popamena ne sosianai sakai ano. jadi reneru ye warana, jadi maaniya amoe nalo'o eheu ei na lama upuana na si an leisa, eimesa suala lai ite maniyo, makanya papa si ana sei, <hesitation> on ni a wera na lo'o <hesitation> o tama alai ana'o, ana'o asaha harus homa haura wananatu mata niya hamisa anao heu niya awera lou ini sakana anei, o alapa ke ei <hesitation> bukan na onanai olamata cuma a unai se'e mareta mo. o aloliyai taam me? I asao yarumai berarti aloi rumai na saka ma ruma tangga me na saka na, <hesitation> eupason o, na sai saka sai <hesitation> sai mo lia sai. Oleh karna re um me, jadi maaniya me moulu waele lei wesa. Cuma kalu liyo lou saka lewisi tawaele sala pasun le, kalu si tawaele sahu upu jadi kalu upu rame sei hita hita hita yau lainsa sa, waele sa utimisa he lau hahalate <hesitation> rei me saka do'a ai teya yauma hinase inasi mansalari na si sa'a mesae, yau la'asako ranliyo lo kalu mihite na lohitiru sapa sonno. <hesitation> me hite na isitaele sam molue pu'ao. Apalagi reupatu me hiya mo puae lomite le'e yo, apalagi me upatu e sa'a? <hesitation> tau si rasa, hi lau masakaru niya atau popata uliya, lao sebeb emite saka ne pura ao, jadi maaniya wera risa tu mata maurate, na yana sei nanatu mata ne anam sei otaime sahui maurao, na papasi ana sei. Olopotutu, harus o ewo ni a, werana sakau. O anem ma'afina, apa lai um kalu muana sei to na usaoe, mo kalu lau mo anale saharus oluniya werna sakana alo'o ma o ane mahina yammuana, seina ei anesi, walim se aisa ineim hari hari, ei mata elamo saiya mahena manuwai mo rua mannam lei niya, <hesitation> lai lo'o mata mo kan seng